നി പുര്ഗുവലു പിത്ഛുവലി നുവു തില്സ। വലുനഥു ഏഅമന്നരോ ഏമേഇ ഛേപ്പി അരു। മലി ഏധഏ ന വിന്ഥ ക മത്ലദ രഹ। ഔനു വലു ഛേപ്പിതുനരോ രത്രിലു നി। ഇന്തു ലുന്ദി അര്ധമ് ക കുത ശബ്ദ ലു। വസ്ഥയനി ഛ്ഹീകദി ശക്ഥ്ലു ഉന്ന ഏഅമന്നരോ। ഔനു വലു ഇന്കിയേ മനി ഉന്ദധു അധി ന। പേമ്പുദു പിലി രത്രിലു ആദുകുന്ദു ഛേശേ। ശബ്ധമ് നിജമ കനി വലു ഛല ഭൈപദി। പഹേരോ നിന്ന <hesitation> വദിലിന്ന പുദു। ഛുകുപിന ഗുന്തുകേ സക്ശ മന്നത ഛേപ്പേരു। ഹ ഹ അന്തേ ന പിലി നത്രു ന കുധ ഛേശ്ഥുന്। ധനേമു ഇദേന വല ബയനി തുലുഗിന് ഛലി।